Los alifantis gastan la su trompa de horma encreíbli. La trompa es un apendis mu aparenti que les premiti de hazel muchas cosas, comu agarral cosas, juegal conos... conos sotrus alifantis, bebel augua i mesmu respiral. La trompa es comu una manu larga peru la puein arrollal alreol delas ramas, por exempru, porque tapocu no tienin güessu i essu hazi que se puea movel mu ligera i con mucha albeliá.